<noise> मनैं बहुत कमेडा हुइगेल हैं । मनैंन तिया खाना खाइक तहना फुरसत नाइ हे । उहिकमारे मनैं सबेरेति खाना खाइक फुरसत नाइ होइलके कारण सबेरेति फलफुल, सलाद, दहि, घ्यु, चिउरा, आँडा, चाह, दुध, बदाम, पनिँर खा सिकत हैं । काहिककि खैनामे सहज हे आउर कामके भाँजि फेर ना करके यहमे पौष्टिक तत्वके तेहना बहुत चिझ मिल सकता ।